டிரம் ஒலியை உருவாக்கும் முறையில். அதன் மேல் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் தாளங்களின். அசைவுகள் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன. டிரமின் மேல் உள்ள தாளங்கள் அல்லது மேம்பட்ட பதங்கள். நெளிவு அல்லது தடவை போன்றவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டு. ஆற்றலுடன் தட்டப்படும்போது அதில் உள்ள பொருட்கள் அசையும். இந்த அசைவுகளின் மூலம் தாளங்கள் சுற்றி உள்ள காற்றை. ஊதுவிக்கின்றன இதனால் ஒலி ஏற்படுகிறது. மேலும் டிரமின் மேல் தாளத்தைத் தட்டும்போது. அதன் வடிவம் மற்றும் பதிப்பின் அடிப்படையில் ஒலி தன்மைகள் மாறும். இதில் தாளத்தின் நீளம் தடவியின் பலம் மற்றும் டிரமின். தனி வடிவமைப்புக்கு ஏற்ப ஒலி வலிமை மற்றும் தன்மை மாறும். இது ஒலியின் மூலமாக இசைக்கட்டளைகள் அல்லது தாளமாக. இருந்து இசைப் பொருள் எளிதாக உருவாகின்றது.